mbaggumay. Doso na on, to behep ileggel petelni mbaggumay, tomari poggol habandumay. Pe may on, penaftirta, pe ogga kudelmay, haboggi, jioni bandubaggumay. Se ilumsona, banimbe wata behimda himbe, konandi lamdo uro, ardi belezdi, marbe uro, marbe chede uro, koha babal bangal mbaggumay tosona bel dum masin sakoma tomofiatam mbaggumay wawi kam kuja may dovela watan himbe woma diwa sankita nyalema be ngam seyo mbaggumay hokata be beropida dum hanafki sepe joga hore may be jungo gotel jungo gotel bo Pejoga lagial petal je fiyo rubo mbaggumay. Fiyo be mbaggumay, dobitak ogi mbaggumay, gamhoka be gimol be idi. Banin tobelela ngodofu, sebe fiyo mbaggumay, nuleli rita godo, be idi, belela mando.